Dama rayi dongo ‘yani bomi na ehmiya ki bami, ‘yani bammi ko a durunni a ɓaɓa a gwaito ɓana be'ei moɗi don na andi banbommi ei moɗi dukini amma na nadi ba'ani a durunni gonni riya amma na andi babuna shobtonko bammi to ba wammi andi sibu ani robama basani to amma na andi baniba gonni riya to kada dama dai zeni bawammimmi akana a taimkashi a durunni a gonni riya saidai doreni eh- ehba sum a zugoni to sum wammi a taimakashi a duinni kisi gunanni to na dunni shikenan ko wena sibu, <hesitation> to ko wenasi na- na- na andi babun ko ko basini buɗo? amma andi bani wammi, bani a rokini riya don ko de'esibu, ko de'esi komene basani